Karazagna saka na bosy na piso zahay, misy le telovolo zay porte bonheur zegny ono mizara telo koleranazy koleran-hoditranazy misy le <hesitation> saka mainty ozy zare na bosy maigntigny matetiky ataon'ôlo hoe bosina mpamosavy fô misy ndraiky bosy tsotra misy <noise> loko aroa na loko efatra na arakaraka karazgna ake fô bosy gasy jiaby matetika itagnay aty.